Gyíŧi ma gíni bijéji ma, a gyíŧi ma, bàa bigii ginji gtahli bógi, ndu uyaa ajéj he, gom, gijoɓa, ngi bíti, bégí gyíŧi bijéje, ngi ŋooni faŋ ma he fana jéju. <hesitation> Bari baa gjíli bógi, begaa jjéj, jílaa jjéj, ajéj fiinji fereŋ, bàa gdib bógi bégaa jjéji fiinj.